Säse ciù famose creddo seggian o ketchup, a maioneise, a mostarda, o pesto a-a zeneise, a sarsa à l'arraggiâ, a sarsa à l'matriciana, a sarsa de tomate, o paté de olive, a sarsa con ancioe, a besciamella, a sarsa fæta co-a sòia, co-o yogurt, a sarsa tartara, a remoladda, a sarsa de noxi.